golla ge umada túmni wéde a gibale, umada túmni fŧafñi ma, so wa utúm húbla, walla ndu uwéeti wiloolo ŧagwi habo. Bari húbli ŧeelu, unan túm húbla a gjif gembe, unwosa gi ganti winooni, ŧagni haji ma, win yaanti. Unwosa gi han gidan ñaani fis he, gantu utúm fŧafñe, húbli tidi ma ñaani glifin hal, húbli boonji ndaani.